אַנָא כַּנְפַדֵּל נְעַיֵּש פִּי עָלַם חָאלִי מִן אֶלְגְּרִימָה כַּאֶלְגְּרִימָה כַּתְסַבַּב אֶלְחַ'וְף וְעַדַאם אֶלְאָמַאן לְנַאס פִּי חַיַאתְהוּם אֶלְיוֹמִיָּה וְכַתְאַתַּר עַל עֶלָקַאת דִּיַאלְהוּם מַעַא נַאס וְאֶלְמֻגְתַמַע כָּאמֵל, לִמָא כַּנְעַרֵף אֶלְעָלַם לָאן נְקְדַּר נֶרַכֵּז עַל תַּנְמִיַּה וְאֶלְתְּעְלִימ וְאֶלְפֻּרַص בְּלָא חַ'וְף אוֹ אִי שִׁי.